هل يمكن للآلات إنتاج الفن، أم أن الفن هو جهد بشري بشكل أساسي؟ الآلات تقدر تنتج فن، لكنها تعتمد على برمجة الإنسان وتوجيهه، وما يكون بنفس الروح أو العاطفة اللي يضعها الإنسان الفن البشري يجي من تجارب الحياة، والمشاعر العميقة، والتواصل الإنساني، وهذي أمور ما تقدر الآلة تفهمها بشكل كامل